Pues jinhä äj ntäkmä ijtu ijtu a'ksyi, ijtu este po'ki, jetij tzyäjkyajpa nyo'se jenää ti'yäk katzukäsi u kajwelkäsi o no se jutya'p tzyäjkyajpa pe tzyäjkyajpa, jenä pokajyajpa, jenä po'yajpa, jenä nyajnhayajpa kyu'tku myama'i, nä pya'tyaju ka titya'p pya'tyajpa jenä nyajnhayajpa y cuando nä yu'yaju a'ksyi nken nkeyajpa't äj nkasyi äksi jete ma kyu'tpä'ayaje.